<hesitation> Ra ôhatra oe <hesitation> misy raha magnanjaigny de <hesitation> za malô misafidy ny antoandro, satria vôlohagny, ny hanigny mandraigny aminahy igny zegny entiko mandiha <hesitation> entiky miatriky tontolo andronah mantolo raha ôhatra oe tsy ampy zegny sakafo mandraigny aminah hitako oe karan'igny- tsy ampy karanigny koa hery anah hiatriky ny andro raiky manontolo.